Masiinaji iya ba waawi waddede lalankagal be waadugo teknik irin hokkata masiinaji bone amma ay be'en waawii irin no fewii.